Ehh ko a larata to jei goonga on a wawan a mema a wawan a mema amma to na jei gonga to a laari ma a heftan ɗaga ha nonɗe mai ma